Taìŋ nɛ yèye miɔ̀ŋ naim tùɔ̀ŋ ɓɛ̀ samuka mìŋ yaàa, mìŋ kɔ̀ gɔɔyɛ dìì, mìŋ naŋ kùwò keì nyìnga, mìŋ naŋ kùwò keì nyìnga, sèè nìì lɛ naȧŋ sìà, aŋ woò nyȧȧŋ miŋ nyùnȧŋ, mìŋ nyuno nɛ̀ŋje lii miŋ fè jè bà, mìŋ yaȧ nyùnȧŋ sùȧ ja lii kaiŋ kowo, kaiŋ sìȧ, wo nyuùŋ gɔ̀ɔ̀yɛ miɔ̀ŋ, mìŋ kpɛɛyɛ̀, wo jòwȧ kɛnyiìŋ woo gè jɔɔɛ̀ woim fè kaiŋ jùȧ, ka nyùnȧŋ jeim jaȧ wheather è yaȧ naȧŋ kènaiŋ bù yaȧ bù fè è naŋ jòò nɛ̀ɛ̀ŋ miìŋ, kɛɛ yèlɛ naim fè jeiŋ nɛ̀ŋjeɛ̀, wò yȧa nìŋ sìȧ sùȧ complete kaiŋ nyùnȧŋ miŋ fè jè bȧ gbiŋ, sèè maŋ yɛi naȧŋ yɛmɛ̀ ɗɔɔbȧ è haì naȧŋ wò woȧ wȧȧŋ, jeum jɔɔɛ̀ lɛɛ̀ nyunȧŋ, miŋ fè nyùnȧŋ, e dùùm mɔɛ kuwo, e koya haì ka dè ka kiȧ tȧwȧ wùìyèɛ, ka yɛi mȧȧŋ ka tȧwȧ wùìyèɛ, ka yɛi mȧȧŋ ka dèlȧ wùìyèɛ, e koya haì è nɔ̀ŋ fɔ̀ɔ̀wɔ̀ sùȧ, anyùùŋ nyaŋ maŋ tomo weèiŋ aum nyȧȧŋ, kɛ̀ kȧ ɓèmè dȧwiim nyȧŋ è ka, sèè è naŋ kɔ̀, è yaȧ jè sùȧ ja lii tɛ̀ɛ̀, nìì lɛ sie è hnȧŋ naȧŋ nɔŋ wo nìeɔ̀ woȧìm naȧŋ nɔŋ keì bà, wȧȧŋ nyunȧŋ mìŋ kpɛɛyɛ̀ nɔŋ jouŋ jaȧ nyùnaŋ wààŋ jeum jɔɔɛ̀ lɛɛ̀ nyunȧŋ mìȧŋ miŋ fè nyunie, aŋ nyùùŋ nyaŋ nyȧȧŋ a, è woȧ mɛ̀iŋ hȧwa nyùnȧŋ wo hȧwa nyuno mɛ̀iŋ weè wi, wò fè je wi nɛ̀ŋjeɛ̀ e kìlȧ è fòuŋ jewi jɔɔɛ̀ wo nyùnȧŋ, wȧȧŋ kɛɛ taìŋ nɛɛ̀ aŋ woȧ naȧŋ hȧwa wèè wo nyùnȧŋ wȧȧŋ wo fè nyùnȧŋ, yèè aŋ nyiniȧŋ nyȧŋ nyȧȧŋ wo hàwa kɔ̀ȧ dele wùìyèɛ wèè anyùùŋ nyaŋ jawaì ɗɔɔ bȧ ȧŋ nyȧauŋ wèè nɛ̀ŋjeɛ̀ yawi nȧŋ kɔ̀ȧ eiŋ jè, mìŋ yèwè ɓieɛ̀ maŋ hnè yèè wo nìeɔ̀ naim dawè mìȧŋ e fèyɛi, yèè wò naŋ nyȧȧŋ dȧwi miɔ̀ŋ nauŋ dawè, yèè wò naŋ woò wȧȧŋ ɛ̀ɛ, yɛ̀ì hȧwa nyɛnɛŋ, <hesitation> e yìwìȧ naȧŋ taìŋ bi diɛŋ, mìŋ kɔ̀ȧ mìŋ tawe wuiyè mɛ̀ ȧŋ fèìm nɛ̀ŋje mɛ̀, kaa ka kaiŋ jè gbȧnaȧŋ joȧ kaiŋ noo jòȧ, fòì nìlì mìȧŋ mìŋ yaȧ kɔ̀ɔ̀yɛ̀ ɗɔɔwȧa dìì ka ka ka hòyà, mìŋ nɔ̀ŋ kɔ̀ɔ̀yɛ̀ huuye kaa hɛɛ̀ŋ kaiŋ jè tɛ̀ɛ̀ ka hnȧŋ gbooì ka tòmò tomo mɛ̀, mìŋ naŋ kùwò keì nyìnga, e gɔ̀ɔ̀yɛɛ̀ tiŋ jeiŋ niŋ mìŋ naŋ kùwò nyìnga, miŋ gò nyɛ̀nɛŋ enjoyement bȧ gbiŋ <hesitation> kò gɔɔyɛ, wèè keì nyìnga, mìŋ naŋ kùwò ɓùla, sèè wo nìeɔ̀ wa ready woim gɔɓɔ̀ wò gɔɓɔ̀ìm, sèè wò naŋ woò wȧȧŋ e ka gòȧ jɔɔɛ̀, yȧwi kȧȧjɔa nyȧŋ yaȧ kɔ̀ɔ̀yɛ̀ ɓùi, sèè ȧŋ naŋ vȧȧì jɔɔɛ̀, sèè mȧȧŋ jɔ̀ɔ̀ tììŋ guùŋ ne è yaȧ gòȧ sùȧ jɔɔ lii, è yaȧ gòȧ sùȧ jɔɔ lii, kaa yèwà ka ka kpȧȧ maŋ gbȧlȧ tùwa mȧŋ, ka hnȧŋ ka miŋ jùȧ, ka nyùnȧŋ wèè nìeɔ̀, wo jè, wò kpɛɛyɛ̀ ka bìȧ wùìyèɛ kaiŋ gè kaiŋ fè faiŋ wo guò, wò folo wuŋ bi ka fè jeuŋ nɛ̀ wo guò, sèè faiŋ naŋ yèwè toomo naŋ hnè wò naŋ nɔŋ haì, wò dè nɔŋ kȧuŋ gè ba mȧŋ gòlò, ka gè maŋ ba gbȧnaŋ mȧŋ wo jȧwè gòlò, tiŋ jeiŋ ne mìŋ naiŋ nɔ̀ŋ diɛŋ maŋ hȧì jɔùŋ, taìŋ nɛ maŋ hàì jɔùŋ wò hiɛ̀ŋ woim hòȧ sȧnèɛ sùȧ